Nilighie marughu ghakorerwe na mapere, thafundu ghachi korwa marughu, kwa Venya marughu ghapho ukamiwvenya kwaandaa thufuria kana haghire vandu vengi vachiikore ra hena nyungu kwavikia mringa thaithi kwarikia mwingi tho kimethamafughu ghaya ghalainike kindo kicha kwavikia hana muro kole kwa kurera ngwi kwarikia moro mwingi kimetha ghana bufuma kwakora, ghakachemka mara ya kuvoka kwaela ukamiela kwavika herikonyi kwa vikiana mafura kole kwa vikia nyanya kole iki kwa vikia ho ghachemka ghakamisha kole kwashingha ichemba motori kwa hulugha ho mboamboa mpaka ghalainike ghoshe ukamimalia ho kole haghire mapere ghafo kule vike ingiu tayari kuchemshire kole kuchemshire ho pembeni kana kwikie hena marughu ukaghafua kwarehua kijo chafo kwaya.